נייגערקייט צו אויסגעפינען נייע זאכן איז זייער וויכטיג. ווייל נייגער ברענגט נאכצוקוקן. און נאר דורך מענטשן'ס נייגער ביז אהער האט מען אויסגעפינען אסאך נייע זאכן וואס האבן געווען נייגעריג צו זען, און דאס האט געמאכט מ'זאל אויסגעפינען זאכן.